ס'געווען א גרופע פון חברטעס. זיי האבן געוואקט אויף די גאס און זיי האבן געזען א אינטערעסאנטע,, לאנגע, שמאלע <hesitation> פאס אזויווי. ס'געווען דורכזיכטיג און זיי האבן זיך געוואונדערט וואס ס'קען זיין. איינער האט געזאגט ס'דאס, איינער האט געזאגט ס'יענס. זיי האבן באשלאסן זיי גייען אריינגיין אין עס און זיי זענען אלע אריינגעגאנגען אין עס, ס'האט זיך קוים ציגעמאכט. אינמיטן האט עס געגעבן א פלי אפ און זי זענען אנגעקומען צו א נייע וועלט ערגעץ אין ספעיס וואס קיינער האט נישט נאכנישט געהערט פארדעם, ס'געווען אינגאנצן ליידיג.